കുക്കലു മരിയു പില്ലുലു രന്ദു പ്രാനുലു മനകു। അത്യന്ത ഛരുവേന പേമ്പുദു ജന്തുവലു ഐഥേ। വാതി സ്വബവമ് പ്രവര്തന ശരിര നിര്മനമ്। അവസരലു അന്നി ബിന്നന്ഗ ഉന്തൈ। <hesitation> മോത്തമ് മിദ കുക്കലു ഏക്വ സാമുഹികമൈനവി। അന്കിത ബാവുമ്ഥ ഉന്ദേ ജന്തുവലു പില്ലുലു। സ്വതന്ത്രന്ഗ സോന്തന്ഗ ജീവിന്ഛദനികി ഇസ്ത। പോദതൈ വേക്ഥിഗഥ ശുബ്രഥ കുക്കലു। ഏക്വസരല ബനസ്നനമ് ഛേഇന്ഛലി ശരിരമ്। ശുബ്രമ് ഛേയലി പില്ലുലു തമു നൂതിഥു। നക്ഥു ശരിരനേ ശുബ്രമ് ഛേസുകുന്തൈ। പ്രേമ മരിയു അനുബന്ദമ് കുക്കലു ഏജമനിനി। നമ്മേ വിസ്വസന്ഗ ഉന്ദേ സ്വബവമ് പില്ലുലു। സ്വേത്ഛനു ഏക്കോഗ ഇസ്ത പോദതൈ പ്രേമ। ഛുപിന്ഛന അന്തന്ത ഏതഛു അവവു।